عندي هلبة من جهة عمي وخالي لكن ما نتلاقوش الا في مناسبات اجتماعية وحاجات هيكى لان كل واحد عنده همومه وعنده مشاغله وعنده يعني مشغول ما فيش يعني الوقت اللي مثلا يفضى فيه باش يعني يزور الناس ولا حاجة زي هيك هذى هى الحاجة الصعبة والحاجة اللي يعني سلبيات الحياة ولهذا كل واحد في حياته